Yiee ɓiɓee adama hen adimeje, ndenon filipine wia ton yiha, dun woni hono lunesushen. Caggal wiɗotagol tewtooɓe annde so ɓe njii ɗun ton. <hesitation> Ɗun an jatoraa yo ñaŋalde non e ley issa leydi ndii. Ɓe mbasoroo ɗun du jonka.